Warna biru muda au mengasosiasikan no ketenangan no damai. Au berpikir biru muda warna yang fe kesan tenang dan menyegarkan, cocok untuk menciptakan suasana yang damai